Yádielaḃudi ñamotu naḃaye mañaelolo naɭew mañani ola nálile naɭemeɭew mañalala násien monamami kaɭo min molepase nahaŋu náloomo. Mañara nadus tin afiamiġaɭo tiare minomimupasero źiñadiamiame nihaŋuniḃay moniñamereñ. . Yádielaḃudieo omuṗe nadiale órere narinale peheźe monañamedial muṗe nahime momusie nádiel buruõ niñamotale. Yádielabudel madiale náɭeġu niñamotu monadiemimo ñamotuñoñi ñilañiḃaa nádiedietare ñoxaźen nañaḃaɭetira naxunadiel niġaxaźen naɭetira nakunadiel mañaḃanalaro, minale baluŋale ṗobo ñamotale óñitimale timalerniñile níñihusa iɭeru tiśenaleñonalo, tami minalemereŋ moleriile ñamotu dólo. Omadiel burũḃo, burũḃo kálom kukokoḃo, banel niḃuemedudus bibirĩbio aśeomawuri nadiel burũo buźomi nañaḃinaloom énoo érutu tu naloe enodamadonerumi dulu nedumi esupali tu naloe kókiamakiġo, burũḃuġo buxadeġaŝa meñahumeḃan nedial tóro nambie navaero. Onafiatonayaami muṗenaxo énoeśab. Yádielaḃudi órere toerinale nahime níɦuo nahime káruna nakámuliźe źifiarumonaledial amiɭekarua, adivalero niɭeniɦuo naleme kameten burũale kaini boyino onarii kaɭinko toḃuyinemi naźanaḃaro mĩmo nálom nareŋ.